Tateɨ se serera yae mopet mombiri iaka embei o iakapau pe yave <hesitation> tata ko <hesitation> yavai <hesitation> ta serera jokotiyae jare ko sepiakañita vi amae jokope aesa yave mbae <hesitation> jokope jare ipora mbae ayapo jaeko aekita no jokua mbae jokua ipau a gui erei yavai ko mbae re yapoko vaera jokua nunga pei